أفظل الاستزادة في الوقت ؛لأن الوقت هو الشي الوحيد اللي ما يمدينا نستعيده ،ومعاها أقدر استمتع بالحياة ،وأحقق أهدافي ،الفلوس ممكن تروح وتجي لكن الوقت يتيح لي الفرصة <hesitation> عشان أجلس مع أهلي، وأصدقائي ،وأتعلم أشياء جديدة.